Nai daebafok ia hapu jenis sup al bau'k kal. Neme negara-negara la, ma sila cara dodode nanasun, ma cara nana'an na la boe o fe'e-fe'ek kal. Ka esa neme Indonesia mai, nade sup soto. Sub ia bumbu na boe o khas neme Indonesia mai, bahan al pake pa manu, atau bisa pa sapi, bisa i'ak, ma la'an son na al pake kakau ta son na mi. Kadua nade sup tom yum, ia ia neme Thailand mai, sup ia maketek ka ma makes, biasa na al tao neme udang, puku, nau sina, delo do, ma kulus. <noise> Ka telu nade Gaz pacho Ndia ndia asal neme spanyol mai, sup ia makasufuk a ma al tao neme matabai, katimun, paprika, laisona pilas, laisona fulak ma la'an pas makasufuk aw terutama pas hanas. Ka ha nade Miso sup, ia ia neme Jepang mai, bahan na pake tahu, latu, ma laisona do. Ka lima neme Malaysia mai, nade Bak kut teh pake pa bafi duin na, ma al nasun pake laisona pilas no lada. Ka ne nade Samyetang, neme Korea Selatan mai. Sup ia al nasun pake manu katemak, ma isi pulu. Ka hitu, Minestrone neme Italia mai, sup ia al nasun pake aido, ma biasa na pake fufue la. Ka falu neme Maroko mai, nade harira. Nasun pake matabai, fufue, ma pa bi'i. Ka sio nade Shorba neme Timur tengah mai, pake pa tasona aido. Ma ka sanahulu neme Afrika Barat mai, nade peanut sup, pake fufuedae, pa manu, ma aido.